Naquiiꞌ tsjomya ñjaaⁿñe jndyeti nnꞌaⁿ cwinquiooꞌna ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ quinquiooꞌna ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ quinquiooꞌna ta̱jndyooꞌ ta̱chuꞌ ta̱jndyooꞌ tsquiꞌ sa̱a̱ na quinquiooꞌti nnꞌaⁿ joꞌ luaꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ luaꞌ quinquiooꞌ nnꞌaⁿ nquienom ndoꞌ nnꞌaⁿ nquieecu ee juunaꞌ ñencooꞌti nquiuna ntyjawaañe ee ntyja na juunaꞌ ñencooꞌ nꞌomna nntsꞌaanaꞌ xeⁿ nnom cwinquiooꞌna juunaꞌ ee chawaati ntyjawaañe quinquiooꞌti nnꞌaⁿ juunaꞌ meistro quilatjom yoonchꞌu na mꞌaⁿ cwii cwii ntꞌaantscwela na nncꞌooxꞌiaandyena na nntquiooꞌna tajndyooꞌ ntsioꞌ yoonchꞌu, nnꞌaⁿ quiiꞌ tsjoom oo meiⁿnquia ncuee na quiweeꞌ quinquiooꞌti nnꞌaⁿ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ na quiꞌooxꞌiaandyena na nntꞌiaana ꞌñeeⁿ juu na nncwantjom.